Na dehidehi ase aboride masurova rue ehesi joho jovo e ia e bogo mabure rio vaom masuro varue ehesi joma ho jovo ea e. Ia nome arijarueji arirom apo mamo o mohavo a e bogo bureri aboromo javo a e. Apo mamo jio e jirehorom maje visue anorom iero garuero moha vuego masije rejavuaje, vaoromo vau pesoso javoeramu evare vabore beiro uehorove ehije o vajarueji, apo mamo jabume apo hu jio e juvo a ene suhe jove isae hu jani uehorovom hariho dehi mabureri borom reromo rio sene beromo hehi hije beromo hu mohoroho uehorove apo hu jio e juvajeji, mamo veniro ove venire bue ororivoa ramae beromo veniro amonugo ae hesi u urum. Ia garue muhuvoa rue a boro morerom ase duvahe javo iramu jo vaue pesoso rijavoi vaoromo ruroho raromo i uavego vaomo magona beirane jabume mobejevoran. Ehi mobejevo vaoroho vaoroho vaoroho. Ga ae apo mamo ga ae eni romo romo javo eramu apo ga a e je hehi sine beje e javoiramu apo gavade je ehi gave e javo iramu rio iroho ua a e nahi hari he ea eni mohavobe rovode ia eni jeve ehojo ea eni saso hiji meno gavade jaruvoho je jahisuve namiromo jero magona nahom berom ruerom mamom nio e mobe javo irane diehi ja mobe javare ehi nome mobe javo irane jahi de viso hasajarehi jahi vaborohu rueromo ehi deviso, egu juhi hasaja horohe gomo gome bejavuego mobejavo irohe neo ravaho irohe ehi joho ua ao enjavo iramugo ga anu janivo rioromo mahe mobejaho iramu ga a e nume ahari maho dane hororomo ahari riravo iramugo evare ua ao jasi magona nahoromo o magona jabesi riravo vairamu o o muene genugom e magona ema sarere ha kuku ijanovoi ua a o je nahi hije javaje.

. Oe muene hesi gem nio i bejadoho ro bamo hae hine aho o behe inome aho o behe bamom ga anue aho behe romo romo ro jio iramu evare ga anue romo romo jio iramu gave i evare ua anu ha ho magona hesi raini re va onejo haho godo hane ro era Vajahomo hai nio javadeje ha o ro nio i va adeje ahi juro e i a mani e gavo maho nio i jio ego ha o ro nio i va e o hae oro gem va e o ua a e mahe gemu je ego iae hae gemu rove eje ahi juro bogo mabero be a e ha ho. Ahi juru ha ro ga a o romo romo jio iramu.ua a e hai vuaje ahi jure ga a e jabu avorove jio iramu uge some oje avoho a e iromo jareromo beromo iromo ua a e ahi jurero inomo borome vaeromo ua va jejo bogo ma va e jarejo a i uge avohoromo va e jarejo gojaje anoromo rabe oromo dere tarieromo tubore tubore moro o romo rabe oromo inomo aho o behe aho o behe oje bueromo rabe oromo aho o behe aharire vaeromo ga a e jabesi arije ero mie sine ni amoromo romoromo jio iramu uvo anue nome amoho taemaruejo e majare iae mami e rueroho bejade inome harihe aigo bejade jabu o aboje de sanuami iro rove o ga anue ma eno beje e jio iramu.

va o ave joho iae ehi baremo bare i va e joho dehi dehi je amore vabore barue iorovo romo soroi va irane mue va irane hesi joho jovoromo e a. ehi nami biriri e joho muoho ehi jo goro heromo birere beromo e nami va irane ehuni hesi joho jove ia bareje.